Mozombura omurongo ndumazeya ovina mbimbizera otjitenga tenga kahunga naami porwe posia ohunga naimbouye ongondoroka otja tjimbahungire rukuru komautiro kutja tjimbeya pona mba mbekumuna indo rutjiva rokutja ovandu veno ngamburiro yokutja peno viungura kaani mbiungurwa ovarumendu peviungura kaani mbiungrwa ovakaendu uriri mbino ndero yokutja poradio indji pumbiungura pekare novakaendu ovengi mbumaverese ombuze pekare novakaendu ovengi mbumaveungura ozongongorasaneno nda ndevarwa kutja ozongongoraseno ozondeu poo ozongongorasaneno inda ndaa ndavarekwa poo ndatuwa ohako yokutja opuwo zeungurwa ovarumendu mbivanga okuteya indo rutjiva ndo ropokati kovarumendu novakaendu nu ngunda ambihiyatwapehi otjiyoke tjandje noho mbivanga okurira omukaendu omutjavari ngumanana oradio ndji yotjiherero nokutunduuza inde raka ndi oku okuritwa pondondo yapeke. Pendje nanao mokuhupa kwandje uriri mbiheri imbi ovina vyo viungura mbivanga kutja tjimekatwapehi otjiyoke tjandje handje mbino nganda yandje mehee mbino kanganda nao okana okaporoporo mbivanga kutja ngunda auhiyamana otjiyoke handje watunga kaeruruka kutja oo ohakatunga novimariva imbi vyoo vywee vyongurundu, vyongurundu vikarire ovimariva vywee vyoo Nokuria ouna mbumovanga ounyosa nyosa pomakara nouna una mbumautjata, okutja mbimuna kutja ngunda ambi hiyatwapehi otjiyoke meso kuu okuyeta omarundurukiro mominyo vyo vandu meso kuteya orutjiva turi pokati kovarumendu novakaendu meso kuyeta omarundurukiro momwinyo wandje nowovakwetu meso kurira omundu ngumevatere ovakwetu okuyeruruka mehupo, posia oharire omundu kutja omukwenu uri unouzeu ma ma tuurungire mouzeu posia kona kuyenena okuvatera ingo kukara okurira okuwoko okunene kovakwenu ovingundi ootjina tjimbizera momwinyo nokutja urire otjisanekero kovandu varwe noho mehee otjomundu momwinyo mokuhupa kovanga kurira kutja aahaa tjimapetamunwa katjikwatjike atatata katjikwatjike otjina okunyandisa ozo hauto otjina oku uuur posia uriri utjiukirwe kokutjavi aahaa katjikwatjike uriri otjina okuvatera ovandu uri mbirire omundu ngumetjiukirwa kovina oviwa uri ngunda ambihiya twapehi otjiyoke ootjina tjimbivanga mbivanga okuyeta evara rapeke mokati kotjiwana.